An, koa fa midriky, ia, fomba fiasan-drô detekiteran’ny setroko àby àby io zen̈y. Koa fa midriky an̈aty efitry araiky zen̈y irô direkity misy hazavan̈a zen̈y iefitry direkity zen̈y idetekitera àby àby io zen̈y. Misy karà alarima zen̈y man̈ena mahita misy setroko zen̈y hitany zen̈y baka tamin’ny hazavan̈a io zen̈y karà zen̈y.